Saya menambah nilai, menambah kredit aau membayar bil telefon bimbit saya melalui perbankan dalam talian.

Bahagian yang memberi tekanan dalam hobi saya ialah sekiranya saya jatuh sakit. Saya tidak dapat membuat apa-apa.

Saya tidak pandai bermain sebarang alat muzik.

Masya- Masyarakat boleh membantu orang yang memerlukan dengan memberi bantuan makanan, mengadakan lawatan sekali-sekali ke rumah mereka untuk mengetahui keadaan fami- keluarga mereka.

Kebanyakan cerita terkenal yang disukai di masyarakat saya ialah cerita yang dilakonkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee.

<noise> Percutian kegemaran saya ialah apabila kami melawat ke tepi pantai, kerana di sanalah <hesitation> kita dapat menenangkan fikiran.

Saya mempelajari bahasa kebangsaan di sekolah dan bahasa saya sendiri saya pelajari daripada orang tua saya.

Kebimbangan kesihatan yang begitu mendesak di negara saya ialah penyakit kencing manis, kerana <hesitation> cara pemakanan yang tidak seimbang.

Apabila saya mendapat telefon pertama saya, saya rasa begitu bangga dan teruja dan amat gembira sekali.

Majlis atau sambutan ideal saya ialah apabila saya menganjurkan majlis hari jadi untuk ibu saya.

Ya, sekolah di negara saya menyokong bahasa yang pelbagai.

Saya mengharapkan anak-anak saya belajar dengan rajin <hesitation> sampai ke peringkat menara gading.

Di dalam komuniti saya, ada biro kebudayaan di mana mereka mengajar anak-anak kampung mengenai tarian atau muzik tradisional.

Guru atau saudara-mara saya telah mengajar saya erti menjadi seorang yang matang dan juga menghormati satu sama lain.

Saya mengharapkan saya dapat bersenam setiap hari agar kekal sihat.

Saya suka mengadakan lawatan ke tepi pantai kerana ia menenangkan fikiran saya.

Pinjaman kecil dapat membantu wanita memulakan perniagaan kecil-kecilan seperti menjual nasi lemak, cucur pisang dan makanan yang senang dijual pada sebelah pagi, lebih-lebih lagi di kawasan sekolah.

Sukan yang menyeronokkan untuk ditonton bagi saya ialah badminton.

Antara makanan yang sihat dan berkhasiat ialah ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Salah satu cara untuk memastikan pelajar di sekolah bersikap baik adalah <hesitation> menanyakan kepada guru mereka tentang perangai mereka ataupun kelakuan mereka di sekolah.

Pada masa ini, iklim di tempat tinggal saya ialah hujan sepanjang minggu.

<noise> Kemajuan teknologi yang saya dapat rasa meningkatkan kualiti hidup saya ialah menbuat pembelian secara talian- di atas talian untuk memudahkan kerja atau pembelian yang saya buat.

Saya lebih suka menghabiskan masa di luar rumah kerana saya dapat menenangkan fikiran dengan membuat kerja-kerja di luar rumah.